Nʋnɔ agɛl ta naniƒʋɛ nanadʋ ima namnadʋ ima nʋ akpɔsɔ dʋnʋ frasɛ bʋa nanaya kʋ nakʋtʋ nadʋ frasɛ ta kaka bʋa nika ƒʋnʋ nitsi nʋ anglɛbi uneye ɛmɛtɔni wenye ganatɔxi bʋa nanʋ idiɛ nanƒʋnʋ nidzagba gake ninakʋtʋ naxa na nakʋ tʋdʋ idiɛ kwa kʋ awa vla la nʋ idiɛ kaƒɔ nawawʋ edigbo edigbo sʋta nazɔ nʋ niʒɔ amɛta ɛdiɛ bʋakʋ neyi lakʋ nazɔsɛ ɛsɛ akakʋ naƒʋnʋ ninʋ tatidiɛ la dʋ nakʋtʋ ya alidiɛvla alu banadʋ mɛ nekikpomɛ nika sʋ ɛsɛ sʋta namnaƒʋ nɔbi ninʋ tatidɛ mɛ <hesitation> mʋ nayʋ mʋ awaliɛ vla kalu kadʋ mɛ akebie nɔ nʋnatʋna kʋnazɔ nʋ ni ataliɛ tɔlakʋnilɛ kʋ nabetsi agadzi kpaa kpaa kʋ netsi ʋwi maɔ kumu newi malʋ kebienɔ nʋ nʋdɛ kʋ nina nʋ idiɛ sʋta la naƒʋ nʋ ninʋ ζdi kʋ nanʋ idila kʋalʋ akadʋ la kɔga kɔlɔdi akʋtʋ bienɔ ɛsɛdi la mɛnɛ bi ʋedonti kayi sʋtala naƒʋnʋ ninʋ idi.